मै तोला सुने हो की ते शहर जाथ हस तोर शहर जाये। के कोई अच्छा रीजन है का वैसे ते कब जाथ। हस शहर मै एक सप्ताह के बाद जाहु मोर कुछ जरुरी काम है। ओ जगहे तो रहे के विचार ओहि ठे है एकरे। वजह से मै शहर जाथ हु अच्छा थोर ओ जग का काम है। वही एक फैक्ट्री में काम मिलल है। तो सोचत हो की पूरा फेमली के ओ ही कथि ले जाहु हाँ ठीक ही है।